الشباب عندهم دور كبير في تغيير سياسي و الإجتماعي، حيت هوما المستقبل ديال البلاد و إلى شاركو في السياسة، و عبرو على الآراء ديالهم غادي تكون عندهم فرصة كبر باش يساهمو في صنع القرارات اللي غادي تأثر عليهم بشكل مباشر، و شكل غير مباشر، يعني التواجد ديالهم في المجال السياسي غادي يساعد في التطور ديال المجتمع، و غادي يقدرو يجيبو لنا أفكار جديدة و حلول المشاكل اللي كيواجهها المجتمع، و الشباب عندو القدرة على التأثير والتغيير